Gn'aomby indrindra gn'aomby vavy mahafantatry e tompony io, gn'ahafantaranazy da raha ohatra ka e g'aomby vavy e tompony magnosy enazy da sy sioriny izy, fa orokorofany evao gnaninenazy na lelilelafiny evao, fa raha ohatry ka sy tompony e ma- e miandry enazy da sioriny, vonoiny zany, izay zany gn'aomby.